Sébériyen nkeke il fok ké na gna hadama remme makha dimassou, anganagni fofo sou deberini a na do seberiyé nde ndeni doome, anga ro golé sou, anga khorti wo khorti a na sébéri, a na ro métier yogo métier ké a na khorti araya gnana a na foné ya tu ana khorti ku do anga khalsi nkita mokho bé. a na wassé sébérini a na bogou métier kharaηé ké a na ta nkéηa télé a droi ηatelier ηugni a na gni kha an ké niveau ma kigné kéηa. Donc sébériyé gnana nkignana nokhou guébé guébé. Angana sébériyana anga ké bé moula a na kitta khortiyé magna bon wala probleme dan kitta, dioté bé ga dan kitta a lay sébérini ken kammaηa bawoni allah a ti gada fofo sou kini hadama remmeηa atana do sébériyé gna déni domé, angana sébériyani nafa nara falé.